Misy zao karazan-kazo: bois de rose, ao gny sapin, ao gny hazo malagny, ao gny <hesitation> mimo, kininy, kily. Marobe, misy mandravasarotsy zao, marobe zany karazan-kazo e.